<noise> nama utane deiyane akuse ma <hesitation> ma hiya ehoe dawese mahiya ewaiwaile dawese ma opiewai yahu ma holo yahu natuka maopie tuka <hesitation> ketu luade telu ekeo iyele dawesema ane. Nama mahono ekemo moi ehomo eselu kai tia penamuke wai waineu sihonu eneuna siupunu yawawade sipunu manede yakle desemu mudesi yae siayae wai dudane si ute'e wai dudane dawese sihia ela dawese sepu yena si <hesitation> ne ewai <noise> wai yahu. Sihonu yahu ina ama dawese sisi asalesi pui, natuka kei tuilude teluo iyeleka, mudeiyele ma hono hekemo ma ane homo waite nue tetu patade sepu mahonu makaitia penamu tukadeu sihonu heike naa eyanede mayanede utane teu sepuesi honoei ike. <noise> ma ane kaitia si aneku pena muse dweuseu duaikese siwewai weneu tuka aku akuke mesi taisiheuni sipu wawake siute wir warani si di sihonu yahu si umun, si inei tuka aku akume eho'o <hesitation> hono apease mo'u wai mude mama heke hoyele me anema <hesitation> initie idano tiemo idamoi ehono sasa uwei iteme aneka mohomo.